د مار ساتل خو <hesitation> زما په خيال ما ته خپله خوند نه راکوي. کېدی شي ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی دا خوښ کړي چې مار ځان ته وساتي. او که چېرې سويه يا خرګوش وساتي، نو هغه دومره ده چې هم ډېر نرم دی، هم ډېر <hesitation> ظاهرا ډېر خوندور دی چې لوبې هم ورسره کیدی شي. او انسان نظر پرې ښه لګيږي، ورسره بې ضرره دی، ضرر نه لري. چا ته تاوان نه رسوي، خپلې لوبې کوي. کور کې سوړي جوړوي، دا خبره ده، ځان ته <hesitation> د هغې په حساب خپل کور جوړوي چې کور کې سوړې کيږي هغې نه خو نور داسې خاص تاوان نه لري. او مار چې دی د هغې خو نو کیدی شي زهرجن وي، که کوم مار څوک وساتي هغه زهرجن وي هم نه خو بيا هم يوه وېره او ترهه د خلکو په زړه کې راځي د هغې په کتلو سره. نو زه خو به تل زما په خيال دا خوښ کړم چې یو خرګوش يا سويه وساتم نه چې مار.